Mi yiɗa koɗume e nder, amma igga mi ndara bidiyo nder TV wala gimi, ngam gimi amfirata yam ko seɗɗa